Kangano ngoji to ojomo o kia bira de naoko. Sebelum to ojomo manege to tagi pasar pasar ika, o kia bira de naoko to tugala trus to lio langsung ma bira manege to do to dorihi de ma naoko manege ta akana. Jadi ma bira manege to derioka trus ma naoko manege to si ta sinanga. Jadi, sekitar 30 menit <hesitation> o kia i <hesitation> dagi langsung to ojomo, de o kia manege <hesitation> o kia bira de <hesitation> o kia <noise> bira de naoko yang i sisinanga.